بالزّمنات لمّا كانو أهالينا زغار كانو يلعبو ألعاب متل الشدّة والشّطرنج والدّومو لأنّو هنّي بي ضلّو موجودين مع بعض، بس هلّأ صِرنا بعاد عن بعض وكِل واحد مِنّا بي بلد وصار في تكنولوجيا وصار في تليفونات وإنترنت و applications بتسمحلنا نلعب مع أصدقائنا ورفئاتنا أونلاين، لا هيك في كتير ألعاب جمعتنا متل لعبة ال PUBG. لعبة ال PUBG هيّ من أحلى الألعاب الواقعيّة والّي بتحسّسك إنّو إنت مَعُن على أرض الواقع. PUBG هيّ عِبارة عن قِتال شوارع بتستخدِم في أسلحة تُستعمل بالحياة الحئيئيّة، فينا نحكي مع بعض من خِلال اللّعبة، فينا نغيّر تيابنا بألب اللّعبة، فينا نزور أماكن موجودة بي روسيا أو مناطق تانية. بينزل فينا ال parachute بي ألبا وهيدا الشّي بي حسّسك إنّو اللّعبة هيّ كتير حلوة على أرض الواقع وآدر تستخدم فيا مشاعر الغضب، ومشاعر الانفعال، ومشاعر الفرح لمّا بتنتصر، وكمان بتحفّز فيك شعور الإندفاع إنّك إنت تربح أكتر لحتّى تحصل على أنواح أسئلة أتئل وأحسن، وإنت أوّل شي بتكون عم تضرُب بالمئلاية بس بعدين كل ما تطوّر مرحلة <hesitation> لأدّام كل ما إنت كسِبِت أنواع أسلحة جديدة وحلوة <hesitation> فيا إنّو لمّا منستخدم الصّوت مع رفئاتك فا هنّي كأنُّن آعدين معك بي ألب غرفة وحدة وهيدا الشّي كتير كتير كتير حلو. وفي لِعبة تانية لّي هيّ لعبة ال pool هيدي الّي بدنا نفوّت فيا الطّابة بي عدّت مطارح بي ألب الطّاولة، كمان فينا أكتر من حدا مع بعضو بس هيدي اللّعبة ما بتخلّيك تسمع صوت رفئاتك بس بتأدر إنّك إنت تِكتُب معُن.